मी वन ता स्पोर्ट्स भी ठीक ची ार संगीत भी ठिक ची ता मैं अपरा स्वास्त्य हिसाब से देखोलू की मैं संगीत सम्हारो मा जांड ज़्यादा पसंद करोलु किलेकी अगर मै अपरा मन ते स्वास्त्य राखोलू ता मैं अपरा शरीर ते भी ज़रूर राखोलू ता येगा वैन मी संगीत ते चूज़े करोलु।